ʻĀ ʻo ia ka moku hau lana. A ʻo ka moku hau lana, ʻike pinepine ʻia ma nā ʻāina ma ka ʻākau loa o ka honua, nā ʻāina e like me ʻAneʻālika. Ola nō hoʻi nā penekuina ma luna o ia ʻano ka moku hau lana. ʻAʻole nō wau ʻike i ka moku hau lana ma Hawaiʻi ma muli o ka mehana. Aia wale nō ma nā ʻāina huʻihuʻi e like nō hoʻi me ʻAneʻālika.